тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
армысыздар қымбатты супер менің подкаст тыңдаушым
бұл төртінші аптаның бірінші эпизоды
қандай тамаша иә
ақырындап қозғалып жүрген кезімізде төртінші аптаға да жетіппіз
енді бір апта одан кейін мен өз тәжірибем ретінде бір айлық подкастты көрсете аламын
әрине осы бір айдың ішінде көп тәжірибе алдым оңымды солымды байқадым
артықшылықтар мен кемшіліктерімді көрдім және оны жөндетуге тырыстым
ыыы сол жайлы қорытынды бір пост жазармын
мерекелік пост бір айлық
аптаның соңында күтіңіздер
ал бүгінгі подкастымыз не жайлы болады деп ойласаңыз ол өте қызық тақырып деп ойлаймын
бұл менің подкастты осы аудиоблогтарды ашудағы ең басты мақсатым болған
алайда соңғы бір айдың ішінде ана тақырыптың басын шалып мына тақырыптың басын шалып ақыры сол тақырыпқа қайтадан оралмаппын
бұл тақырып подкастымыздың аты айтып тұрғандай тамаша жыл яғни осы жылға үлкен мақсаттар қойып сол мақсаттарға бірге жету
ыыы жоспарлар жасау құру және соған жету жолындағы сапарымызды біріктіріп өткізу болатын
биылғы жылы өзіңізді қалай дамытқыңыз келеді
жылдың соңында қай шыңдарды өзіңіздің бағындырғаныңызды қалайсыз
сіздің ойыңыз жүрегіңіз жаныңыз қандай бағытта болғанын қалайсыз
сіз бен қоршаған орта жанындағыңыздағы адамдардың қарым қатынасы қандай болғанын көргіңіз келеді
және тағы сол сияқты миллиондаған сұрақтарға жауап бере отырып екі мың он жетінші жылға бірге мақсат қойып бірге жетуге қалай қарайсыз
ең алдымен өз ойымызда бар барлық мақсаттарды жазып шығарайық
біздің басты мақсатымыз ішімізде біз қалайтын біз көретін армандарымызды қағаз бетіне шығару
ойланбаңыз биыл орындаймыз ба әлде оны келесі жылы орындаймыз ба
әлде үш жылдан кейін бе
әйтеуір барлық мақсаттарды сыртқа шығарайық
оны біз үш бағытта жазып көрсек болады
біріншісі ол өзіміз жайлы
яғни біздің денсаулығымыз фитнес мақсаттарымыз жеке даму креативті жобалар ойымызды дамыту психологиямыз қандай өзгерістер болғанын қалайсыз
екінші пункт ретінде қарым қатынастарды қарасақ болады
ыыы ол мәселен отбасымызбен туысқандарымызбен жақындарымызбен достар әріптестерімізбен кез келген адаммен біздің қарым қатынастарымыз
егер де сіз белгілі бір қарым қатынастарыңызды жақсартып одан әрі бекіткіңіз келсе дәл осы жерге сол мақсаттарды жазсаңыз болады
мүмкін біз көптен көріп көрмеген туысқандарымызға қонаққа барамыз
немесе күнделікті өмірдегі қарым қатынастарымызды одан сайын жақсартып бекіте түсеміз
үшінші бөлігіміз ол біздің бизнесіміз жеке ым профессионалды дамуымыз сонымен қатар карьерамыз туралы болмақ
бұл жерде біз тек қана кәсіби мақсаттарымызды жазамыз
кәсіби жолда сіз өзіңізді осы жылы қандай жерде көргіңіз келеді
бәлкім жаңа өнім шығарамыз
жаңа кітап жазамыз
әлде жаңа серіктестер тауып нетворкинг қабілетімізді одан әрі дамытамыз
жаңа зерттеулер деген сияқты кез келген өзіңіздің кәсібіңізге байланысты мақсаттардың барлығын тізбелеп жазып көріңіз
ал енді жобамыздың келесі бөлігі екі мың он жетінші жылы нақты орындай алатын мақсаттарымызды бөліп алу
әрине біз кейде үлкен амбициозный тамаша болып кетеміз
көп жобаларды бір дегенде жасағымыз келеді
алайда уақыт шектеулі
сондықтан бізге нақты мақсаттар қоюға тырысу керек
сондықтан қазір ойланып көріңіз
осы сіздің жазғаныңыздың ішінде қайсы жобаңыз қайсы ісіңіз сізге осы жылы көбірек пайда алып келеді
ол сіздің өміріңізге үлкен әсерін тигізеді
және де өзіңіз қалаған адам болу үшін осы жобалардың қайсысы көбірек тиімдірек болуы мүмкін
өзіңізді сынамаңыз
екі мың он жетіге сай келетін осы жылы орындай алатын мақсаттарыңызды екшеп текшеп таңдап алыңыз
бұйырса егер де уақытымыз қалып жатса қалған жазылмай қалған мақсаттарды да орындауға уақытымыз келер деп үміттенемін
егер сізге менің екі мың он жетінші жылды тамаша жыл етудегі мақсаттар тізімі қызық болса онда талшын нүкте ком сайтына кіріп сол жерде менің мақсаттарыммен таныса аласыз
ол жерге мен тек қана мақсаттарымды тізіп қана қоймай сонымен қатар сол мақсаттарға жоспарлардың пунктеріне жету жолындағы сапарымен де бөліскім келеді
бұны істеудегі ең бірінші мақсатым әрине өз мақсатыма жету
өйткені мен сыртқы ортаға айта отырып ары қарай өзімнің ішкі мотивациямды да дамытамын деп ойлаймын
сонымен қатар сол сапардағы қиыншылықтар мен кемшіліктерімді алған сабақтарымды сыртқы ортамен бөлісу
кейін дәл сондай мақсат пен сондай жаспарлар қоятын адамға сол жолды оңай ету
сол жолда қандай жолдарды ііі істеу арқылы тезірек тиімді нәтижеге жетуге болады деген сияқты сұрақтарды да қалыптастырғым келеді
егер сізге құпия ретінде айтып кетсем онда менің фитнес пен денсаулыққа байланысты пунктердің бірі ол қолмен жүру деп аталады
яғни аяқтың орнына қолды қолдана отырып жүру
және де баланс сақтап әртүрлі қимылдар жасай білу
ол менің жазға дейінгі мақсатым
және соған байланысты жоспарларым мен прогресстерімді блогымнан тікелей көресіз
сізге ылғи айтатын құлақ қағысым бар
егер де сізге менің подкасттарым ұнаса онда ары қарай қарым қатынасымызды бекітіп нығайтқанға қалай қарайсыз
егер иә деп жауап берсеңіз онда фейсбуктан тамаша жыл деген менің парақшамды таба аласыз
сонымен қатар талшын нүкте ком сайтына кірсеңіз подкаст подкастқа арналған материалдар түрлі блог посттарым туралы көбірек ақпаратты аласыз
нәтижесінде біз көбірек байланыста боламыз
кездескенше